Ngone na pernapasan ne tergantung ngone na bada ma doya ne yali, tapi sema ona yang jaga hosa-hosa ge, ona oyo naka lau dadi ua, durian me oyo dofu dadi ua, se ge kalo ngone ahu gai rai ge ene ma sou ngone fo sari gampang ua. Dadi ngone fo musti jaga ngone na kesehatan ne, supaya garamaoi yang ngone oyo ge ganggu ngone na pernapasan ua.